Шветсия дар Шимоли Аврупо ҷойгир аст ва бо табиати зебо, одамони ором ва ҷомеаи пешрафтааш маъ маъруф аст. Фарҳанги Шветсия асосан ба арзишҳои баробарӣ, озодӣ ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон такя мекунад. Мардум дар Шветсия ба муоширати ростқавлона ва ростгӯӣ аҳамияти калон медиҳанд.